हम इनके सरीर में प्रोटीन के मात्रा के पूरा करेला। साकहार में भी बहुत सारे सबजी हो खाँच्छे जैसे की। पालक, ब्रोकली, फूलगोभी, सोयाबीन, मटर, लवकी। ब्रेसलेस, स्प्राउट, हाथी चक, मश्रूम, काला सेम इस। समय इतना प्रोटीन पावल जाला कि मनुषे के सरीर के। जितना पोशक तत्यो प्रोटीन चाही उस समय परियाप्त। पावल जाला सोयाबीन प्रोटीन यूखत हो खाला। आम मटर भी प्रोटीन से बहुत भर्पूर हो खाला।